sýklalyf sem er lífsnauðsynlegt börnum og fullorðnum með skert ónæmi hefur verið ófáanlegt hér á landi í tvo mánuði yfirlæknir á Barnaspítala Hringsins segir lyfjaskort sem þennan of algengan Kínverjar segja að Bandaríkjamenn hafi hleypt af stað mesta viðskiptastríði sögunnar með því að leggja tolla á vörur frá Kína lektor í hagfræði segir að enginn sigri í viðskiptastríði áformað er

að virkja Þverá í Vopnafirði meðal landeigenda sem hafa samþykkt virkjunina er Bretinn sem hefur keypt fjölda bújarða í nafni umhverfisverndar stærsta laxeldisstöð á landi í Evrópu verður byggð í Noregi vonir standa til að með því að færa kvíarnar á land megi minnka laxalús og aðra sjúkdóma það stefnir í

á landinu sem kemur líklega verst niður á

sýklalyf sem er lífsnauðsynlegt þeim sem eru í krabbameinsmeðferð eða með alvarlega

hefur ekki verið fáanlegt á landinu í tvo mánuði yfirlæknir á Barnaspítala Hringsins segir að atvik af þessu tagi séu orðin of mörg

sýklalyfið hefur ekki verið fáanlegt frá níunda maí en er nú komið til landsins vonast er til að það verði komið í lyfjaverslanir á morgun lyfið er gefið við ýmsum sýkingum það er nauðsynlegt til að koma í veg fyrir ákveðna sýkingu hjá

mjög alvarlegt mál þetta gerist öðru hvoru og við verðum að koma í veg fyrir svona atvik þegar svona atvik koma upp eru þau fyrirvaralaus og þá þarf að bregðast við hratt og örugglega það getur verið erfitt í sumum tilfellum má skipta um lyf og nota önnur en í ákveðnum tilvikum þá er það ekki í boði það á við um þetta ákveðna sýklalyf sem er einstakt og ekki um aðra valkosti að ræða þetta er ekki

fyrsta sinn sem mikilvæg lyf eru ekki fáanleg á Íslandi undanfarna mánuði eða misseri þá hefur skort nokkur hormónalyf bæði fyrir börn og fullorðna fyrir börn og fullorðna það skorti skorti um tíma veirupinna til að greina veirusýkingar í fyrra haust skorti

afar nauðsynlegt ákveðnum börnum þetta gerist því miður reglulega lyfjainnflytjendur hafi nú eins og stundum áður gefið þær skýringar að

vandamálið sé í framleiðslu eða flutningi við höfum góð sambönd víða við hringdum í kollega í Stokkhólmi við hringdum í apótek í Osló við hringdum í kollega á Englandi og þar könnuðust

menn ekki við þetta vandamál þannig að það virðist sem lagerstaða birgja í öðrum löndum sé miklu miklu betri en á Íslandi það er eiginlega ekki ásættanlegt Ásgeir segir að þeir sem vinni í heilbrigðisgeiranum á Íslandi geri það af miklum

metnaði hins vegar komi þessi frávik upp þegar þau koma upp þá verðum við að greina þau verðum að horfast í augu við þau og koma í veg fyrir að þetta endurtaki sig aftur og aftur ákvörðun Bandaríkjaforseta að leggja tolla á innfluttar vörur frá Kína hefur ekki verið tekið þegjandi Kínverjar segja að Bandaríkjamenn hafi hleypt af stað mesta viðskiptastríði sögunnar og Rússar hafa ákveðið að leggja verndartolla á bandarískar vörur boðaðir innflutningstollar Bandaríkjastjórnar á fjölmargar vörur frá Kína gengu í gildi á miðnætti þar á meðal er tuttugu og fimm prósenta tollur á rafmagns og

af nógu er að taka því bandaríski Boeing selur árlega fjórðung framleiðslu sinnar til Kína þá fer um þriðjungur af útflutningi á bandarískum sojabaunum til Kína en bændur hafa nokkrar áhyggjur af þróun mála af útflutningi á bandarískum sojabaunum til Kína en bændur hafa nokkrar áhyggjur af þróun mála

þegar beitt eða ætla að beita verndartollum rússnesk stjórnvöld ákváðu í dag að setja verndartolla á bandarískar vörur til að bregðast við tollum bandarískra stjórnvalda á ál og stál í tilkynningu frá rússneska efnahagsráðuneytinu kemur fram að Rússland hafi ásamt Kína Indlandi Mexíkó Noregi Kanada og Evrópusambandinu sent Alþjóðaviðskiptastofnuninni formlega kvörtun vegna verndartolla Bandaríkjanna

Trump lætur gagnrýni sem vind um eyru þjóta hann hefur ýjað að því að hann hafi ekki sagt sitt síðasta þegar

eru annars vegar fyrir honum vaki fyrst og fremst að efla iðnað heima fyrir og minnka atvinnuleysi lektor í hagfræði segir að tollastríð sé aldrei góð hugmynd á því græði enginn

hluti af lærdóminum af kreppunni miklu hafi verið að rífa niður tollamúra til að geta

við syrti aftur í álinn þarna er um að ræða viðsnúning á þróun sem

búin að vera í áratugi það er

hagfræðingar og allir eru sammála um að því minni viðskiptahöft því betra menn hafa verið að

í áratugi að minnka viðskiptahöft

og alltaf hafa allir þjóðarleiðtogar verið sammála um að fara þessa leið að minnka viðskiptahöft vegna þess að það er það sem er öllum fyrir bestu neytendum framleiðendum og öllum

Trump hefur verið tíðrætt um að með hækkun tolla vilji hann vernda og auka innlendan iðnað er líklegt að Trump nái þeim markmiðum sínum með þessum aðferðum það tel ég afar ólíklegt það eru í raun allir sem tapa fyrirtækin tapa neytendur tapa sá eini sem græðir í raun er ríkið sem fær tekjurnar tekjurnar af tollunum Katrín segir að draga megi lærdóm af sögunni um hvers vegna tollahækkanir landa á milli séu varhugaverðar ein ein ástæðan fyrir því að menn hafa verið að vinda ofan af tollamúrum á undanförnum áratugum

var sú að í heimskreppunni miklu tók mjög vinna sig úr henni og ein

það voru miklir tollamúrar og það er

fyrir því að menn hafa verið að liðka fyrir viðskiptum á milli landa sem hefur keypt upp íslenskar jarðir í nafni umhverfisnefndar hefur selt virkjunarrétt að Þverá í Vopnafirði sveitarstjórnarmaður telur að virkjunin hafi óafturkræf áhrif

á upptök í Smjörfjöllum og rennur í gegnum gljúfur niður á láglendi út í Hofsá og þaðan til sjávar Þverárdalur e h f hyggst reisa allt að sex megavatta virkjun sem er komin í matsferli félagið er í eigu Arctic

sem áformar smávirkjanir víða um land Benedikt Einarsson er stjórnarformaður og á þriðjungshlut í gegnum félagið hæng meðal annarra eigenda er Eyþór Arnalds borgarfulltrúi í gegnum Íslenska vatnsorku verkefnið var kynnt sveitarstjórn á dögunum sem gerði engar athugasemdir h b Grandi er rekinn á einhverri afgangsorku þegar mest er og ég held þetta myndi koma sér vel fyrir fyrir samfélagið eða hvert sem rafmagnið yrði selt þrjár jarðir liggja að Þverá Egilsstaðir Hrappsstaðir og Háteigur samið hefur verið við alla landeigendur um rannsóknar og nýtingarleyfi vegna virkjunarinnar einn þessara landeigenda er breski kaupin hefur hann gert í nafni umhverfisverndar og segist vilja vernda villta laxinn sveitarstjórnarfulltrúi Samfylkingarinnar segir skjóta skökku við að umhverfisverndarsinni heimili virkjun

sem þessa og gagnrýnir andvaraleysi meirihluta sveitarstjórnar sveitarstjórnarmenn úti á landi verða að hætta

pípur vegi og áttatíu metra breiða og tuttugu metra háa stíflu sem er sjónmengun og eyðilegging á annars ósnortnu landslagi Gísli Ásgeirsson náinn samstarfsmaður

segir að aðrir landeigendur hafi lagt kapp á að virkja ána og við vildum ekki standa í vegi fyrir því við gerðum reyndar ákveðna fyrirvara fyrir okkar samþykki um að það yrði gætt

virkjunin í umhverfismat þó lög krefjist þess ekki þá geti þeir gengið úr verkefninu ef sveitarstjórn setur sig upp á móti Gísli segir að verkefnið snúist ekki um peninga heldur vilja heimamanna hann segir ekkert benda til þess að virkjunin hafi skaðleg áhrif á laxinn sem gangi ekki að neinu ráði upp í Þverá

það verði þó rannsakað og umhverfið fái að njóta vafans það verður að segjast eins og er að

umhverfisvænasti umhverfisvænasti kostur sem hægt er að velja

á annað borð að fara í einhverjar framkvæmdir sem þessar drengirnir tólf sem enn sitja fastir í helli í Tælandi geta ekki kafað sjálfir út að svo stöddu sagði stjórnandi björgunaraðgerða nú í kvöld hersins drukknaði við björgunaraðgerðir í dag það dylst engum

að aðstæður björgunarfólks eru afar erfiðar einn kafara

hersins drukknaði í morgun en hann var þá á leið frá þeim stað þar sem drengirnir tólf og knattspyrnuþjálfari þeirra hafast við fimm kílómetra inn í hellinum hlutverk kafarans var að bera

frá jörðu og inn til drengjanna ferðin báðar leiðir tekur um ellefu klukkustundir von er á hellidembu um helgina þegar regnið hefst í Tælandi ýmissa

leiða er leitað til að koma þeim út úr hellinum þeir hafa fengið kennslu í notkun

köfunarbúnaðar flokkur manna var sendur í skóglendið ofan hellanna til að grisja skóginn og leita nýrra leiða ofan í hellana og vatni er dælt úr af miklum móð stjórnandi björgunaraðgerða sagði nú undir kvöld að drengirnir væru enn ekki tilbúnir til að kafa út úr hellinum grannt er þó fylgst með hækkun

að ná drengjunum út en það er ekki bara björgunarfólk sem hefst við við hellinn fjöldi fólks hefur komið þar saman undanfarna daga og sameinast í bæn fyrir

Evrópu með því að byggja kvíarnar á landi segjast forsvarsmenn geta minnkað líkur á laxalús og öðrum sjúkdómum

það er á vesturströnd Noregs nánar tiltekið á

sem hið nýja laxeldi á að rísa það verður engin smásmíði og kemur til með að kosta um þrjá milljarða norskra króna þar á að vera hægt að framleiða um þrjátíu þúsund tonn af eldislaxi ár hvert þrátt

fyrir að vera við sjóinn verða kvíarnar allar á þurru landi með því að hafa þær á landi segjast forsvarsmenn fyrirtækisins geta komið í veg fyrir laxalús og aðra óværu sem laxinn geti komist í tæri við í sjónum

um tuttugu ára gömul

nýtist í grunn fyrir fiskeldið nýjungin þykir mörgum spennandi en Noregur er stærsti

telja að um tvö hundruð störf geti skapast við framkvæmdina á meðan stærsta laxeldisstöð á landi í Evrópu mun rísa í Noregi á næstunni er sú stærsta í heiminum í byggingu í Flórída í Bandaríkjunum meira af fiskeldi

á Djúpavogi segir það óviðunandi að enn sé óvissa um hve mikið megi ala af fiski á Austfjörðum ákvörðun Hafró að endurskoða ekki áhættumat að sinni framlengi óvissuna og geti valdið hráefnisskorti í eldisvinnslu árum saman hefur ríkt óvissa um hversu mikið fiskeldi megi vera í Berufirði og öðrum fjörðum þar sem eldi er leyft árið tvö þúsund og sextán var gefið út burðarþolsmat

fyrir Berufjörð þar sem sagt var óhætt að ala þar tíu þúsund tonn af ótta við erfðablöndun við villtan lax gaf Hafrannsóknastofnun út áhættumat sem takmarkaði eldið við sex þúsund tonn eldisfyrirtæki töldu sig geta minnkað áhættuna með mótvægisaðgerðum meðal annars með því að seinka kynþroska með ljósi í kvíunum nú hefur Hafró gefið út að matið verði ekki endurskoðað að sinni á Djúpavogi hefur Búlandstindur

byggt upp slátrun og vinnslu sem bæði fiskeldisfyrirtækin á Austfjörðum nýta þar eru unnin hundrað tonn á viku og forsvarsmenn fyrirtækjanna vilja að eldi verði nógu mikið til að aldrei skorti hráefni í vinnsluna það skiptir öllu máli í nútíma fiskvinnslu þar sem fjárfestingarnar eru miklar að það sé hægt að halda úti samfelldri vinnslu það er allt í lagi að rifja það upp að tvö þúsund og sextán þá misstum við á Djúpavogi frá okkur níutíu prósent aflaheimilda okkur hefur tekist með seiglu heimamanna og góðri samvinnu við meðal annars fiskeldi að ná þessu upp og nú er Búlandstindur að ná aftur vopnum sínum veiðifélag

sendi nýlega frá sér ályktun og krafðist þess að að allt eldi fari fram í lokuðum kerfum bannað verði að ala frjóan fisk af erlendum uppruna Gauti segir að mikið sé í húfi að botn fáist í það hvernig

eldinu verði háttað á Austfjörðum og að áhættumatið verði ekki haft í óvissu lengi þetta skiptir miklu máli fyrir okkur hér á Djúpavogi vegna þess að það liggur fyrir viljayfirlýsing um að hér rísi slátrun og vinnsla fyrir allt fiskeldi á Austfjörðum þess vegna skiptir það okkur gríðarlega miklu máli að það fari á sjást til lands í þessu

hún er í uppnámi ef til þess kemur að okkur komi til með að skorta hráefni efla á gæslu á bæjar og útihátíðum í sumar til að koma í veg fyrir kynferðisbrot og annað ofbeldi metoo byltingin er enn meiri hvatning fyrir skipuleggjendur til

að tryggja öryggi hátíðargesta segir skipuleggjandi írskra daga á Akranesi

fót enda eru fjölmargar bæjarhátíðir haldnar um helgina fram kom í fréttum RÚV í vikunni að aðstandendur

hygðust grípa til hertra aðgerða til að koma í veg fyrir kynferðisbrot eftir að tilkynnt var um eina nauðgun þar í vikunni meðal stærstu hátíða hér á landi um helgina eru til að mynda írskir dagar á Akranesi og

máli að fólk upplifi sig öruggt og ég held að

metoo bylting sem er búin að vera í gangi hún vonandi skilar bara breyttu hugarfari hjá okkur öllum þjóðhátíð í Vestmannaeyjum um

sem fer fram hér á landi á ári hverju hátt í tuttugu þúsund manns flykkjast þá til Eyja hátíðin hefur verið umdeild um árabil en gæslan hefur verið hert mikið og

verður engin undantekning frá því staðnum við munum bæta við örugglega einhverjum myndavélum og og reyna að lýsa upp svæði sem

dimm svæði við ætlum bara að reyna að vera alltaf á tánum í þessu að bæta okkur skammta gæti þurft kolsýru til ölframleiðenda grænmetisbænda hér á landi vegna

í Evrópu eigandi gróðrarstöðvarinnar Lambhaga segir að fari svo hafi það mikil áhrif á framleiðsluna hitabylgja og enginn bjór þessi blákaldi veruleiki gæti blasað við Evrópubúum á næstunni hafa gripið til þess að skammta matvælaframleiðendum og bjórverksmiðjum ástæðan er tvíþætt stóraukin neysla og bilanir í tveimur stærstu í Skandinavíu á sama tíma eina

í Grímsnesi og annar ekki eftirspurn hér er því farið að bera á því sama núna er vandamál í Evrópu af því að það er skortur í

þannig að við fáum ekki allt sem við þurfum ég veit að þeir eru að skammta

á stóra bjórframleiðendur í Skandinavíu þannig að það dregur þá

í versta falli lendum við í því en við vonumst til að þessar verksmiðjur sem biluðu komi upp innan mánaðar eða svo og þá ætti þetta nú aðeins að lagast hér við Hæðarenda er öll kolsýra í landinu framleidd en þetta eru bara tveir þriðju af því sem við þurfum og það er farið að ganga verulega á birgðirnar þannig að þeir sem vilja vera vel birgir af öli í þeirri von að sólin fari að skína seinna í sumar gætu því þurft að fara að gera einhverjar ráðstafanir ég held ekki ég held að við getum alveg fengið nógan bjór þegar sólin kemur þetta dugar í það sem er sem er til þannig að ég held að það sé engin þörf á að hafa neinar áhyggjur grænmetisbændur gætu þó þurft að hafa áhyggjur því skorturinn er þegar farinn að bitna á þeim magn koltvísýrings í andrúmslofti gróðurhúsa er aukið til að hraða vexti plantna eigandi gróðrarstöðvarinnar Lambhaga segir að þar myndi svo gott sem stöðvast við erum búin að þróa framleiðsluna út á það að við er okkar til að láta plönturnar vaxa

í nokkrar vikur hvað verður þá það verður bara hökkt það verður ekki einu sinni í verksmiðjunni við Hæðarenda eru framleidd um fimm hundruð kíló af hreinni kolsýru á klukkustund heitu vatni úr borholum er dælt upp það síðan kælt og úr því unnin kolsýra Guðmundur segir að hér gætum við vel orðið sjálfum okkur nóg um kolsýru en það sé mjög kostnaðarsamt

þessa holu sem bóndinn á

taka í notkun en það er ekki nóg með hana það þarf líka að bæta við framleiðsluna

verið að skoða alla þessa hluti núna en það tekur einhvern tíma að komast að þessu það er ekki bara í Rússlandi þar sem keppt er í fótbolta þessa dagana á Akureyri fara tvö fjölmenn fótboltamót fram um helgina fjöldi gesta af landinu öllu er kominn til að spila og fylgjast með fótbolta á Akureyri tvö nokkuð ólík knattspyrnumót fara fram um helgina

annars vegar keppa ungir og efnilegir leikmenn á n einu mótinu og hins vegar knattspyrnumenn og konur sem komin eru af léttasta skeiði á

mótstjórn n eins mótsins telur að nærri sex þúsund manns séu í bænum vegna mótsins leikmenn og aðstandendur liða hundrað áttatíu og átta lið taka þátt við vorum að vinna fyrsta leikinn okkar á n

góð hvað er búið að vera skemmtilegast við mótið að þessu sinni taka þrjú

þátt í mótinu hvernig er að spila á móti strákum bara mjög gaman ekkert mikið öðruvísi smá mér finnst það miklu skemmtilegra mótshaldarar eru ánægðir með hvernig til hefur tekist þetta er alltaf jafn gaman og allir jafn ánægðir

sólin fer að skína eins og í dag þá gengur þetta bara eins og í sögu

leikmenn liðsins

tóku sig saman eftir mótið í fyrra og söfnuðu rúmri milljón til styrktar m n d félagsins og afhentu hana í dag á Þórssvæðinu góðvinur hópsins og lærifaðir margra í hópnum veiktist því miður af m n d sjúkdómnum þannig að við ákváðum að fara á stúfana við

nokkur fyrirtæki hér í bæ og leggja okkar af mörkum

suðlæg átt þrír til tíu metrar á sekúndu á morgun og rigning eða skúrir en lengst af þurrt á Austurlandi dregur úr úrkomu vestan til annað kvöld en byrjar að rigna um landið austanvert hiti átta til átján stig sem er lífsnauðsynlegt börnum og fullorðnum með skert ónæmi hefur verið ófáanlegt hér á landi í tvo mánuði yfirlæknir á Barnaspítala Hringsins segir lyfjaskort sem þennan of algengan Kínverjar segja að Bandaríkjamenn hafi hleypt af stað mesta viðskiptastríði sögunnar með því að leggja tolla á vörur frá Kína lektor í hagfræði segir að enginn sigri í áformað er að virkja Þverá í Vopnafirði meðal landeigenda sem hafa samþykkt virkjunina er Bretinn sem hefur keypt fjölda bújarða í nafni umhverfisverndar stærsta laxeldisstöð á landi í Evrópu verður byggð í Noregi vonir standa til að með því að færa kvíarnar á land megi minnka laxalús og aðra sjúkdóma það stefnir í

á landinu sem kemur líklega verst niður

ólíklegt er að landans þrjóti þá er þessum síðbúna fréttatíma lokið annað kvöld verða fréttirnar á sama tíma klukkan tuttugu þrjátíu að loknum síðasta leiknum í átta liða úrslitum á h m á milli heimamanna í Rússlandi og Króata næsti fréttatími er í útvarpinu klukkan tíu og svo eru alltaf nýjustu fréttir á punktur is veriði sæl og njótið helgarinnar